wéedin moom, man su ma sañoon moom su ma wéedee damay def jàng ndax léegi yiw dafa baax. Bu moo yor léegi sax yiw dafa baax. Ñu def programme bu simple rekk, moo gën. Loolu moom taamu naa ko ci ndax ku tax nga <hesitation> bu la doomu aadama njaay jaralee nga jug war nga koo teraangaal. Bëgg naa ku ñëw lekk ba suur, naan ba màndi, ñibbihaat ci jàmm.